Raha maro fao eky anjara andraikitra fagnabeazagna aminy fiaramonitsika voalohany izy mitariky zazamadiniky ho lasa olombgno faharoa mampalala tsaigny lasa mahiratsaigny fahatelo mahatonga ano hahay hamorogno raha hampamoramora fiainagnana